Am naa bu mag, am bu ndaw, am yu yem. Sooy togg hañ, bu dee këri fami la, mun ngaa jël kaleeraa juróom-ñaari kilo nga muusal si maalo, bële nga toggu si soos. Kaleeraa juróomi kilo bi mun naa togg soos bu dee xew nga ham, mun ngaa hàbb mbana. Boobu xel la, nga toggee ko xew bi. Yooy lañ dee toggee. Waaw xew moom moom xew ñaar la: bànneex la, naqar la. Boo ci munta ham rekk munnga koo toggee. Tay bànneex bu dee bu yem la mun ngaa jël mbana bi nga def ko half nit ñi barewuñ. Bu dee bu kii la, mun ngaa toggu teg lu hëpp sax mbana. Mun ngaa def ñaari mbana. Bu dee naqar la moom, dinga teg mbana bi. Ci cin la bokk ndax léegi moom lañiy njëkk a laajte sax balaa cin bi. Attaaya foo dem, dëj yi sax baala ñuy suuli ñu ni undileen attaaya bi. Kon baraada moo ëpp xorom si cin bi. Bu dee am nga gan, mun nga koo tàngale ndox, nga def kafe, mun ngay tàngal ndox pour sangu. Kasiloor yi tam bokk na si kaleeraa. Moom it bokk na.